Pues ñeingueyso arcarmusar neatied naraush nakiet kimiñiayt makietkañeit kiend makien salsa ñeacat nassa rangaj jugo de naranja y agua de naranja agas eagaña owuau ñeit ni kien naynowan liou de naranja apañakiet ñeinga mandarina leangan na mandarina ñeingay tiaycanbay kamapelajelanap caneyay aguesaraneiden